Ma arva, et tuu olõnõs väega inemisest. Aq ma usu, et om inemiisi, kiä suutvaq ollaq tävvelikult õnnõliguq. Esiki kui nä olõ-õiq tundnuq kurbust.